Ekyisoro ekyanguhire erithibithayu, ekyikasingayu erithibitha yengwe. Engwe yikathibitha nomu sihalhi omundu okwakyihughu kyinu nayakakyisinganomuyangabya mutooka iyiki bakayu. Nekyisoro ekyikaghenda bolhobolho kakanyamugogoto. Kakaghenda bolhobolho, wanganaka wukakalyathira nerikalyathira bethu ki ikayibisa omwakyikuku kyaku